:Soon.', <hesitation> 'de :on 'ye-eh no 'de :soon' 'ye :on yubo: :yee' :an mu-uh dii-deh 'nyi-'. :yee' :soon'a dii-deh-a 'nyi-a zorn bor :mor :on 'dhu-dih 'gbu. <hesitation> :mor :an-a'a: :soon'+ 'ye :on yubo: :yee' :an 'dhu-dih 'gbu, <hesitation> :mor :on 'dhu-dih 'gbu, <hesitation> :mor :on taa-ih 'zorn si-dih, :kolo' :an mu-a 'o tbei'-dih wla, :koo: :an mu-a 'o en ybei'-dih 'wla-', :mor :an 'bhorn :on 'ye-ih dii-deh 'nyi :mor :on taa-a' kalih' bla, :mor :an 'bhorn en 'ye :on yubo :yee' :an bla kalih', :mor mor :an 'bhorn en 'ye :on yubo :yee' :an bla :korfih', deh+-a kpor+ 'sororn' :daa, <hesitation> me-: :korn 'nyne bo :an za deh :due', :an 'dhu-dih deh 'sororn', <hesitation> :glaa'e: zorn bor, eh-: 'dhu :eh :korn dhih-eh 'wee', :glaa'e: zorn bo <hesitation> 'moeh: eh-: :nyni 'yi-dih, :mor zorn bo :moeh' kpon on :mor se 'o 'yli-eh 'dhu :on 'mla :toehn'. :glaa'e: zorn bor, :mor :an 'bhorn :an-a'a: :soon'+ 'ye :on yubo :yee' :glaa'e: zorn bo 'de :an 'nyi-ih dii-deh+. :an pa-dih dii-deh 'i, dii-deh :an mu-a 'ih 'pa-dih, en no-' dii-deh: :nyene', dii-deh+ :nyene' <hesitation> :an mu-a ih gbeh-dih-' :mor en 'wluh 'o <hesitation> en po 'geh en no kpor+ 'sororn' en 'ye ple en 'ye :dha 'sluh mu <hesitation> eh :se en :mor 'on se 'da, dii-dih :on 'ye-ih-a 'pa-dih: :en 'beh-dih: :en 'ye-a dih-a 'korbuh+ 'sororn' taan no. :en 'beh-dih :en 'ye-a deh+-a <hesitation> 'sama:-'korbuh+ :mm' no me-: :an 'pa-dih 'i, :yee' :mor en 'pih :pa :paaa:, :mor :on 'ye-ih en :taa 'geh glu tba, <hesitation> :yee' en 'kwli yi-'. :yee' en mu-a en mu deh+ bo :na, <hesitation> en 'tela' 'dlu-dih en mu 'o kavan+ 'pa-dih kpa:, :yee' 'kaven+ en pa-a, eh :mor 'kanvan+ en 'ye-a ya 'borlor: me 'o en 'pa, eh :se en 'ye-ih 'di eh 'ye en 'kwli 'yi-dih :deh, :mor 'de :soon' 'ye :on yubo:, :ka :an no eh dii-dih-a 'nyi-a, :ka :an no eh dii-deh+-a 'nyi-a, deh :mor 'moeh' taa-ih no,